बैंक कहे के त एगो संस्था बा बैंक आजु कालु से न यी बहुत पहिलेसे इ बैंकके चलन चल्ती बा बैंक मे हमिङ के पैसा राखेला बैंक बनाईले बा पैसा निकालेला औसन के गरगहना भी बैंक मे राखैए बैंक मे कथी रहे उ सुरक्षित रहे जैसे कि अगर बैंक मे खाता खोलले बा त हमिन के पैसा राखम केहु हामी के बैंक के खाता नेसे पैसा नलेबे सकैता लेकिन अगर हामी के घरमे रहित आदमी चोरासकैता आदमी के पैसे के लागि केहु जान मार्दिए लेकिन बैंक मे के तनो पैसा राखु केहु न जान मार मार सकैता नाकेहु चोरासकैता चाहेकी बैंक इहेला बनाइलेबा बैंक के भि एगो छोटा छोटा रुख बा जैसेकी सहकारी संस्था उभि बैंक के बाटे उ हो मे पैसा जामा करेके मिली या निकाले के मिली औसन्के हो गेल एगो आज कल गाउँ घर नेभी एगो छोटा समूह सब बनाइए उभी बैंक के एको रूप बाटे उ होने भी पैसा जामा करैए के करो के करो इमर्जेन्सी हो गेल चाहे कौनो जरुरी होगेल उ होने से पैसा निकालेके भी लागि बैंक बनाईले बा बैंक कहेला बैंक कहे के आदमी के सुरक्षित पैसा राखेके लागि सुरक्षित गरगहना राखेके लागि कौनो गार संकट मे खाता खोले रहैसी गार् संकट मे पैसा निकालेको लागि बैंक बनाइले गेलबा।